Naya tlər nda yu məra nacha ngə tlər dlədləɓa anə ngulisha a. Yo dlədləɓə nə ngulisha a, ya o ngatə ya məsəɗakur ana tlər nga. Sənda gwa atə yu na yu ngatə məsəɗakurəu, ana tlər nga, nacha ngə ma yi dlədləɓətə yi sə mənakəu anə zər, rayuwar ndani ə sənda cho nda ɗakarə a biyama u ɗa sanadiya ənda yi dlədləɓar nyi da nga. So nacha gwaatə yu na o ngatə ya məsəɗakur ana dlədləɓə səu nə ngulisha a. Ya ə səli da akwa oal oal gagaɗa, wi nakə ndo ta i abar ngulisha a, ko dlədləɓə nə nda ənya ana əzəkəu, bada ma i ko ma i ma zəra la a ngha zərəu zənə anə nənnə nə ndər dlədləɓə sə a na a na. Naja gwaatə yu na u ngatə məsəɗakur ani gagaɗa, yo la a vanya səda maa u dunəya nə ənya na ko na ya mər wi sənda u ndiya dlədləɓə sə anə ngulisha a wa. Sənda gwaatə yu na məsəɗakə cha atsari, nacha sənda akwa. Ngama ɗartə ya, a tsəkartə ya, ya a la atə ya, sənda a ɗa i i, u lakur ato dlədləɓə sə anə ngulisha a. Bada ma i ko ma i, ko nda ngatə a zərəu la a cho nga ngha. a ja ndər dlədləɓə sə na aja ndər dlədləɓə na a. Ko man go la a zər o nga ngha, nju ngatə məsəɗakur ana naka. Bada maa nji la a ngha, nju zənə a ndər dlədləɓə sə na a na shili, cho ta i cho vala ngha. Ya səna gwaatə sanadiya ngha ko ɓatlə ngyatə ngya yi nga, a ɗa məsəɗakəu a ɗa mənakəu Dəhə sənda chi nda ɗari, a da cho nda taɓa far nakə wa. Sənda gwaatə da cho far nakə kuma wa, nakə ngə nda a dzəgwa dlədləbar nyi, har nji həa ga nda ɗa ənda nji ɗa. Bada ma i ko ma i o dunəya, ga zənə dlədləɓə sənda ko dlədləɓə səu anə ndəu, ya nakə ma a nju dzamə ngha nju nda ɓwanya a kəra ka. Naja gwaatə yi na bəra ya, səda a ndiya mənakə na a wi nja na bəra ne nga a dlədləɓətə nyi sə anə wani wa, har a nda ɗa anə ənda cha. U ngatə mən labar sə ndə nda sə ndo ɗa i i. Zərəu u nda ɗa har nacha ngə ndəradəgal shimbal akəra mələm. Ko ko vi həsəli anə hyel ko mi, am ma chi ta i cho natə nghə dəhə əna yi ɗa nani, wani nga nda gwaatə yi ɗa. Sər mi nga gwaatə cho na ənga? Nacha ngə nacha ngə sənda a dzəguya gəlari nyi səu gavin cha ɗa wi nda cha nda. Ya ndə nda a ghəya həra, nacha ngə tangərma də nda a ɓatliya sə mənakəu a nda ta i kəri. Macha a hər ngə da ghəya mai kyau wa, nakə ndə nda u dlədləɓə sə nə ndə kə ghəya mər mai kyau wa, a laku da ndəu u nda ɗa mai kyau a ɗa gi wa. Dəhə ənda kə la a nda ɗa ənya na, nacha ngə cha <hesitation> chi ta i təkəra sənda ndəa ghəya dlədləɓar nyi. Ya dlədləbə tanyi ngə ndo dlədləɓa. Nakə ndo ta i ko dlədləɓə sə anə ndəu, ka zənə sə ngə ko mər nga, sənda ko mər nga anə ndəu nda a do taɓa zhazhə A do taɓa wur wa, ngama rayuwa ngyatə ngyar ndə kunyi ngə ko i ka shani nyi ga cha sə mənakə a biyama. Nacha gwaatə yi a wi naya, yo ngatə də məsəɗakə gagaɗa, bəra naya ngo dlədləɓə sə nə ndəu, ya nacha ngə tlər nda yo məra, ya nacha sənda tlə hyel a fəu aku cha ya ənya na. Nacha gwaatə yo ngatə məsəɗakur ni. Ya sənga gwaatə yo na əngə nga, bada ma i yo ma i nani yo ma i gangkər. Bada sə dlədlə nda yo ma i ma a ale bəji u ɗa ki səwa. Kər nda ja zərəu shili həya u shil dləutsə. Ale bəji da yo zənə ma a wanə zər nən nə wa, ya ama zər nda ndani u zənə cha, ngama cho zənə nən nə nə ndər dlədləɓə sə a na a. Ko la a zərəu mərtə cho təra cho ki ɓatləbiya nghə sənda. Ma ga na ma a janə ko nə nyi kwaba, zərəu na a a a da wa da wa. Ko nda jawa nakə wana? Zərəu dzəgwa nda gəlari ai naya wani naya wani na. Ko na o əngə ya. :ungə ko la a səsə nyi ja, nacha ngə mənakura səsə nyi. Yo ngatə məsəɗakura cha gagaɗa, bəra naya ngo ta i yo dlədləɓə anə sə anə ndəu.